Jadi men di doson kami tu makanan lemak tapi jarang kami setahon tu kadang enam bulan sekali kadang tu, pacak be tu kadang setahon sekali, namenye tu tempoyak jadi nak nunggu tempoyak tu kite tu haros nunggu mosem dian dulu kite tu, dem nonggo musim dian tu masih potek- potek dian tadi tu men nak nunggu e tu masih lame nia nunggu tempoyak tu, kadang tu kami tu, mbeli kemane- mane mbeli tempoyak tu yang ade ikan tu, apelagi ikan baong tu cak ikan baong, ikan laes, ikan tapa tu, nah tu la, jarang- jarang wong di doson kami tu nak makan tempoyak tu, jadi susah nian, nak nunggu bemosem dulu ye tu, nunggu bemosem ye kak lame nian, lom jadi putik tu lom jadi sebesok buku tumuk tu ye, sebesok bola tuna, lame kadang be ngabes waktu tu empat lime bulan la, enam bulan la minimal tu men nunggu dian masak normal tu, nah jadi tu tu la makanan yang lemak tapi jarang di doson kami tu.